Ja kan'ó ja ku in in ja nteó nuó yuan chi nteó nuo te jinio nasa jitoyó ntenu in nu ja ku'eé jinío nasa ni ja kuee oó kana in ntii nuo nasa jinío nu ku ja ku in ntií yuan nuku in ja ku yuan kua nteo yuaa ja ku in in in kaá yuan jin tajniñu yuan ja nteo ja kunio ntaku nu nteó nu maó yuan jatnío yuan.